पुर्तगाल के इतिहास करीबन चालीस लाख बछर पुराना हे। पुर्तगाल के इतिहास के बारे म कुछ खास बात । पुर्तगाल के नाम संयुक्त रोमानो-सेल्टिक भाषा के एक शब्द पोर्टस कैले ले बने हावय। पुर्तगाल दक्षिण-पश्चिम यूरोप के इबेरियन प्रायद्वीप म स्थित हावय। पुर्तगाल के इतिहास रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जर्मनिक जनजाति के शासन ले सुरू होवत हावय।